mɪ fʊkkɔ a mʊrrʊn tər kɔb wɪnə kashɪ dɪ yɔyyi minɛ ma mangma ngɛ kɛ a nɪɪn dɪrr mɪne kashina dɪ nɛyyɛ mɪne ko mɪ fʊkto ingyi nibsqtiriim wɪɪn ba nwa nimangsha a shirri kashɪ dɪya dɪ nɛɛ mɪ neko iɪng boddo nana ingninmshin ingniminshim a wange kʊrake mɛ wɪɪn nana mɪ yatɔ dishɔ a mʊrrʊn f5r kɔb win nana dɪ yaa a kakakɛ mɪ nwato nimangsha a mʊrrʊn <hesitation> wɪɪn nana mɪ kɔɔtʊ ba nabbe nabbɛ a mʊrrʊn t5r kɔb wunni wɛ kana dɪ dɪ yɔyyɛ minɔkɔ fuktɔ kɔɔkin shakkin kakan tɪmmɛ a ya yilangshang shɪdo bwɪrrɪ a kɛdɛ shɪdo bwɪrrɪ a kɛdɛ mɪ wa mʊrrʊn shɔkkin kɛtɔ a mʊrrshi a mʊrrʊn tər kɔb wɪdɪ ya wɪɪn na kə na yamba ba nungngure nungngu kɛkɔ ingkɔɔ nana shakkinin kakan tɪmmɛ a mangngim shak shak yilanshangi tɔ mɪ wa mʊrrʊn shɪidɛ win dɛ mɪ tʊktɔ shakkin kakan tɪmmɛ kɛ. A mʊrrʊn tər kɔb wuni mɪ yatɔ wɛ mɪ mangtɔ kʊrakɛ. kana ba mɛnɛkɔ iɪng yangin a wɪɪn timmen tamɛ yang kɔɔm mini shɪidɛ wɪdɪ dɪya ma fangbɔ wɪɪn yillin kɔ ba nɛɛn nɛɛn nalɛ ba nɛɛndɔ ingtang wɪɪn yɪlɪn shʊwɔ ba yikən yik5n shɔba yikən yikən a mʊrrʊn shɪdo wimi fangts shɛ a mʊrrʊn tar kɔb na mɪ yatɔ wɛ mɪ fangshim tɪmmɛ a yii nimangshang tɪmmɛ a yii iɪng nʊng nʊkʊr iɪng wam tebuton yɪn a kunni shɪ a mʊrrʊn tər wuni kɔb ba dwa mɪn wɛ fama shɪidɛ yillin ka mɪ famgngim shɪidɛ yɪlɪn kɔ a mʊrrʊn tər kɔb wuni wɔ kə mɪ fangngim shɪdo yɪlɪn kɔ kash dɪ te niyɛ kuwə wusi yɔɔnks ma kɔɔ ma faam kamɪ faa kɔ damde nimshin bishiri ma kɔɔ kadi nabbʊ shɪ bɪ. Yamba a yikənku mər a naan na bwitirr a? a naan kɛtɔ yɪlɪn iɔ ingwi a mʊrrʊn shɪidɛ wɪɪn a mʊrrʊn tər kɔb bɪnɪ wɔ mɪ tangtɛke mɪ fʊkts shakkin kakan tɪmmɛ mɪ tʊktɔ <hesitation> nɪ yii nimangshang nɪ bilkikang, mɪ fʊktɔ nɪ shər nɪ doowe bɛɛ nɪ yɔtə a lɔ nɪ yii bʊtɔn niyə dɪ shonine a mʊrrʊ t`r kɔb wini wɔ wɪwɪ yaa a kakakɛ, kadi dubni wɪɪn limbirko kiɪnɪ yirr kikang nimshin kəmwe nimshin kɛmwɛ nimshin nɪn tɔ ingwani ma kɔɔ babu shokshok a mʊrrʊn t5r kɔb wuni nɛ wɔ win shɪ a sha shɪ be shɪ do wɪɪn ba naba wɪɪn limbirre iɪng wani dɪ ingfaa inkeshi, to shido wi mi fang to we ingnan nɛ wɔ a mʊrrʊn tər kɔb <hesitation> mɪ yam a mʊrshi wɛ mɪ tangtɔ yamba animni nɪ bilkang Yamba kə nimni shɪidɛ wɪl na dikta nii kɪ Yamba kə wɪɪn yillin win da na nwa nimnag bʊtɔn niyə kɪ dɪ timmɔ a tab toni har furi diyaa wɔ kiɪnɪ bilikang, tɔ ma kɔɔ yiim limbir a nabaam nikəki kangde kiɪnɪ yii bilkang. kashɪ dɪya kɛmwe a shung fɔ kɔ nabde mɪ a'a a shʊng a dabɔ iɪng tɛshɔ tɔ ingwani dama kum a faa bɪshɪn shɛ a faa bɪshɪn, ingmɔ faatin bɪshɪn nɪ tunki kangde iɪng wɪwɪ dɪ naba tɔ a bwrka dɪya koob nungi mɪ a mənshinɛn tɛnmwe fancy Yamba kə mɪn a dəbmin fishɔ yamba ka damin fisho, tɔ kashɪ dɪ mɪ fangtɔ fini kɔ nama dʊbdɔ tɔ mɪ tangtɔ a mʊrrʊn yaam wini nɪ yaa wɛ nɪ yaa nɪ yaa yaa wɛ Yamba kə koob yɪn fini a nɛɛn yɪn wɪɪn yɪlɪn shɪidɛ wɪɪn ba bitɔni shabkin kakakɛ kiɪnɪ tab wɪɪn ba bits nidu shabkin kakaɛ nɪ dibɔ shʊwɔ, kashɪ fang bɪ nabbʊ shɪ bɪ a'a iɪng wanɛ a faami kʊ dɪ kwento kɛtɔ kɪɪn ingkashɔ wɪɪn yaan ma lɛ. Doshi ma lamin tab mɪne kerekere kɪɪn iɪng kashɔ shʊwɔ a lɛ shɪrr ma lamɪn ma tabtɛ kərəmbələ tɔ dɪ daan shinin shabkin kaka amma yɔdɛ nungi mɪ a shwelin niyo dibɔ fishɔ koob <hesitation> nungi ma a kʊrə fʊk wangɛ Yamba ba nɛɛn neem tɔ shabkin kaka bi ya naniushu, ka nin di ta bɪ ya nain shʊ kə nɪɪn dɪ ta tɔkə momi tabte tɔ nɪɪn dɪ <hesitation> kə a faan yɔrɔb kɔ mʊ nɪɪn a faan kunungi kə nɪɪn a faan kunungku bɛɛ kɪ <hesitation> nɪ a faawɛ bɔwe nɪ momɪ wɔltɔ mɪ yɔtishim mɪ wɔltɔ mɪ yɔtishm a dɪk a nii wɛ iɪng bwi yangnga? ta iɪng wani dɪya tɪmmɛ iɪng wɪɪn diraa na kuna dɪ shɪdo wɪnə kɔɔ wɛ wɛ na kɔɔ shɛ dɪ shildɔ wɪnə kɔɔ a kɔr finikɛ tɔ ingwiwi diki mang kʊrakɛ kɪ dɪng wɪɪn ba naba wɪɪn limbirrɛ kiɪnɪ yii a mʊrshi wɪɪn ba naba wɪɪn bwirrɛ Yamba kə koob nɪ dɪya ingmo kashɪ dim dɪ mwenshine kɔ kiɪnɪ mang kənədi kiɪnɪ bilkang nabiyang ya yɪn na shashaka? fang dɪya ingwiwi kwaren yɪn ngallashi shewu kɔrti nɪ nwətɔ dunshin shɪ mangam nakɪr a tumme wini kengge iɪng bɛɛn wɪɪn yamba a timmen tammɛ wɛ a nabbʊ shɪ a mangshim nə bwirra? mangshim na bwirra? dunshim na bwirra dunshin ingwi tɔ nɪ bulkang kimwɔ kə fidhɔ kə, <hesitation> dɪɪ wɪɪn, nɪ fangkim yɪ yələ kware Yamba ka diktikim kurake, yi yɪlɪn wika bɛɛ tɪmmɛ ba nwa nimangshakɛ kashɪ kɪ tabtin bwe a kang kan timbirkɔ ya ba yaa tɪmbɪr dɔshɪ ingshɔ bɛɛ ba tabtin nɪnəng, a yaa shɪm tumbu tɔ kaga ba kunumi ba kunum, kana a noo nɪbɛn kunnung dɪ yiimkɔ bɛɛ ba dəb nɪ dɪɪn wɪɪn a noon nɛ a noo yɔrɔb kɔ ba yiikikən ba? kiɪnɪ mang kanadi, kiɪnɪ bilkang, nabayang ingna yɪn na sha shaka? Fang dɪya ingwiwi kwaren yɪn iɪng ngallashi shewu kortishn nɪ nwətɔ dunsin shɪ a mangmine nakira tɪmmɛ wini kengne ingbeen wɪɪ nibo a timmen tammɛ a nabshi a mangshim na bwirra? Dunshin ingwi tɔ nɪ bilkang kimwu kə fishɔ kə <hesitation> a adill wɪɪn nɪ fangkimi kɪ yələ kwarɛ yamba kə diktikum kʊrake wɪɪn yɪlɪn wika bɛɛ timmɛ ba nwa nimangshakɛ kashɪ kikɔɔ ingna limbirra? Ki tabtun bwe a kangi kan timour kɔ yaba yaa mɪn dalɛ ba ya mɪn yaa tɪmbɪr dosh ingshɔ bɛɛ ba tabtim niəng a yaa shɪm tɪmbɪr tɔ ba kunum ba kunum kana a noon nɪbɛn kʊnʊng dɪ yiimkɔ bɔɔ ba dəb diiin wɪɪn a noon ingne? a noon yɔrɔb ba yiikikəng ba? ba yii kikəm tɔ iɪng shɪidɛ wɪ, timmedi tʊktɔ shabkin kaka kɛ mangngɛ ingdɛbi been yɔtɛ a lɔ dɔshɪ ba yiim yiim dɔshɪ ba yiim yii bwɛl yenmwe iɪng bwiyanshaga? Nɪ daan kwaan <hesitation> wɪɪn yii bʊtskɛ kwaan shɪidɛ wɪɪn yii bʊtɔkɛ nɪ durr na nwaam nwaam nimangsha wɪɪn shabkin kakakɛ nɪ mangdɛ kʊrakɛ yɪlɪn nwatɔn durshɪn wɪɪn ba bitɛ nɪ wɪɪn shabkin kakakɛ nɪ mnag kɔrakɛ a bitɔ nɪ shinin shabkin kaka winda dɪ dub yɪn nɪ kɔɔtʊ win kashɔ wɪɪn shabkin kaka kiɪn dibɔ nɪ bitinde wini kɔɔtʊ na shabkin kaka kiɪnɪ yara nɪ yaa yani dəbi nɪ faa shɪ shonɪ iɪng shɪidɛ wɪɪn tumme dɪ fʊktɔ kɛ kə yangin dɪya ma sherim timmen tamɛ ma kɔɔr5ng mɪ dɪ daan winbi limbir wɪɪn b5təli a yɔrang ma kɔɔm wi shi anabshi to bite ka fodi bee-bee kɔɔtin lini kəm bɛɛ kɔɔtin fini kəm bɛɛ mɪ faam fisha kɔ ma mang nɪ? tabtin wangɛ yaa dwa mɪne mwɛ, a mul5n a nɛɛn, ingmo kiɪdɪ ma kɔɔm kənləngi mɪ a mangim <hesitation> yilanshag a fishɔ.